اي اقدر اركب الدراجة بمهارة عالية. تعلمت اركبها وانا عمري سبع سنين. علمني اخوي. اما بالنسبة للسباحة ما اقدر اسبح بشكل ممتاز. لكني قدر انجو اذا صار تسونامي <laughs> بس احيانا في المسبح اطفو لكني ما اسبح يعني وايد لكني اطفو